Tombontsoa amina baguette aloha tsy haiko fô zahay moko tsy mampiasa regny fô Sinoa aby regny fa mampiasa izy. Fô <hesitation> forsety na avake kiso hely ndraiky, zahay aty mampiasa. Fôrsety zao anatrobotrobohagnay angalagnay raha, ôhatra hena. Igny mampamoramora angalagna izy. Na paty, igny mba moramora angalagna azy. Avake, kiso hely ndraiky anapatapahagna ôhatra anao amin'ny hena takelakelany be igny boko tapatapahagnao madinidinika amin'ny kiso igny izy avake moramora alaigna fôrsety.